Bëñ bu dëgër doo am feebaru bëñ. Sa gémmañ gi day xeeñ walla boo ko boroosut, sa gémmañ mu ngee xeeñ, sa bëñ yi tam mu yàqu.